Kokis yang au alelak ndia yang pertama ndia taon lo mamanak dale terus ini pake suluk ndia nade coklat kukis. Terus esa na'de rol kukis rol kukis ndia biasa al gulung an terus ala kaken ndia na'de rol kukis. Terus yang ke telu ndia na'de friset ndia biasanya kukis ala taon lo adonan dale besak kala ala nane'en besak ana dadi.